الثقاقه الصينيه عندها تمتد من حوالي آلاف السنين <hesitation> قديما ياسر الثقافه الصينيه هذي، هوما ناس خدامين <hesitation> يخدمو يعرفو حق الخدمه <noise> ناس ثاني عنصريين ثاني ياسر، ثاني ناس يشتو يتمدو و يحتلو البلدان لحداهم بصح بطريقه ذكيا ياسر